Izay moa zay dikan'ny so, nara zay zao sada tsy haiko zay ndra ny dikany sonara zay tsy haiko da tsy haiko zany hoe ino no iay azy,.